الرياظة اللي أجيدها هي كرة السلة، أحبها لأنها تطلب تركيز وسرعة، وأكثر شي أحب إني ألعب مع أصدقائي، كنت ألعب في المدرسة وكنت دايمًا متحمسة للمبارات والتدريبات، والرياضة هذي علمتني كثير أشياء عن كرة السلة والعمل الجماعي وك كل لاعب له دور مهم في الفريق وكذه.